Kalhe ebiru ebiri omwa wiki omwa lhuyira thukastuka na kyabalhaza, kyakabiri, kyakasathu, kyakani, kyakathanu, kyamukagha, kyasande, byebyo ebiro musangyu omwa wiki.